Reni- reringaten asu. sera meta u- meta u ulewo wo u leos. se asu yaai, mengintuk ngintuk sera sawengi. sera meron ron witu unkelasan wale. maan tu akat wewengian ro nenera. se tuang na selalu pa aki aki de nera. wo sera talos rimae, ma tutut tutut wia se tuang na. peindon se tuang na ti'i dei capa kurang epa pa, akat maiwo endoai, akat mopolo witu emboono, elekena mose tuang na ti'i toro sumungkut cera wo tu mewanga ranera teintu sera kapeyokan uni pus nera ti'i. wo sera senango kan rimae meilek se tuang na.